Raha magneno manjary vilesigna: bingy <hesitation> na amponga ozinjare misy karazany bingy, misy tam tam, <noise> misy <hesitation> jambehy, misy batterie le batera igny, misy batterie elektriky, fa misy karazana bingy misy le <hesitation> le manjary lanjegna atôvana tadiny hely de vilezigna amin'ny kakazo, misy le apetraka amina tany vilezigna amy kakazo, karaha batterie igny fô, misy ndraiky koà le <hesitation> apetraka amin'ny tany avy eo tonga de velezigna amin'ny tagnana na kapohagna amin'ny tagnana.